njali ma bin megesi nɓabi nda agí yíŧi unléenti wo. Antoote, a bta hala ma húrin yaa bgí ngi bindanja. Ande ajéti ta a gaa wi sújur., nda asújur wi mo, ghaa ma angób bembe, nge mada wusa. Yíŧi unléeti woo yíŧi unléeti ubiiŧani, anyaa nɓabi. Hamma ameges bo nɓab billi ma bari antoote a bindanja hala ma húrin yaa: Nda atee ghaa gilli ma gee ttin mada wusa.